Nkua mbak erig a-ji-m, nkua mbak. Ekpin erig anji eri ekpin oyeba-mbinghe erig-an ji eyim bi-ka sun kpik. Obu sei a-migehin ma-a-bha na asik-gaha, ma achibe a-gura-ah. Erig n-ji, oye n-nijen, onam, egbor-ka-amba, ntem a-yangha. Kǝn n-fam-fa, o-nannie nfak, esa njie eron, ehbie njie esa a-mighe a-du ma-erig a-nji eri ehye nong ekpin-ni mfa-fa. Nfo erie ye-e eri-enamagha a-ri ogum de-gere fam-fa, eyim bi sonn-ogim. Erig-nji ekpin enob ekpin nji mfa m-fa nji.